Ane ko choronok chuk tukuk che ipwotwo che ipwati ako pa ane, kopwati kole ane achii ne kararan. achi natareti piik ya matindoi kiit ake tukul ee, kong'en kole much ataret eng' sait ake tukul na ng'ot ko atinye atareti, kito ake kong'en choronok chuk kole ane amwae amwae iman sait ake tukul, mamii petut na mwae lembech, ako ng'otepenan chii kei komawalchini koyait kopwati choronok chuk kole anee ang'alali komie, kokeny choronok chuk kopwati kole anee a chii nee. nemuuch a- ataret apwatchi apwatitaa apwatii kiit nekamache kopwat ichek ng'okameche ko- koyai kii, eng' sapet ny'wai kotepena kole kiyai nee ataret kepwaat tukul sikosikchi ko koyai kiyae, kokeny choronok chuk kopwati kole ane a chii ne nemuch kepe wui, ako ko paipachi, kikakipe wui yetom koite chii, komuch kepe ko akachini chorwandit ne kararan, kopaipachi tukul akepaipatu tukul, kokeny, choronok chuk kong'en kole achek ke- ke- ke- ke- ke muuch ke ke ya yakatinye kasi, anan ko ya kakas kasi nemuuch koyai akichek ko akurchini kong'en kole ane komaung'chini kei tukun, ane ke a- achame kei ayaen tukun chekamwachi akichek sekosikchi keteech kei tukul, ma- ma kipsapchi kei.